Ahwehwɛ nso yɛ adeɛ a ɔwɔ fie a ɔboa yɛ sɛ ebia wopɛ sɛ wohyɛ w’ataadeɛ bi ne sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ ataadeɛ no a woahyɛ no aayɛ yie, aayɛ kama wobɛtim de apie a, woahyɛ awie no, wobɛtim de akɔgyina ahwehwɛ mu sɛ ebi nso a wopɛ sɛ wototo w’ani akyi ne w’ano kakra so a, wode gyina ahwehwɛ mu a ne aama woahu wo ho ne woatim ayɛ ama ne ayɛ fɛ. Bio so no, sɛ wɔɔkɔyɛ wo ti so a, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ deɛ wokyerɛeɛ ne bɛɛyɛ nti bɛtim de ahwehwɛ bra wo na afei woahwɛ mu ahu sɛ ampa deɛ wokaeɛ no ara ne bɛɛyɛ nti ahwehwɛ boa yɛ ma yɛtim hu yɛ ho ma yɛtim hu kwan a yɛbɛfa so yɛbɛsiesie yɛ ho ama ne ayɛ fɛ.